Mowc nyjnko bi na sj ansaana cbckc ekegyina nyimpadcm enyim akasa no cyj basaa a, afotu a medze bjma no nye dj, cwc dj ogyina ahwehwj mu na chwj no ho mbrj osi rekasa dj aso obotum dze djm yj no ekegyina nkorcfo no hcn enyim anaa. Cno ekyir no cwc dj chwj mbrj osi hu no do na okegyina dcm no enyim a, cnhwj dcm no hcn apempem na mbom ma cnhwj hcn enyim.